Ny sakafo tena ankafiziko nefa lafo an <hesitation> sushi. Ilay tena japone no mpanao azy fa tsy <hesitation> olona <hesitation> sendra <hesitation> nanao sushi teny amin’ny sisiny teny fotsiny.